Se mbaeti anoi takarara, jaeramo aiporu kamiu público, seme oime guinoi moto jae ogua mokoiye yasipe gasolina oñono vaera imotope omboepi pandepopoa voriviaigua